Ma bɛdrɛ mɛ, ma afábire mɛ, dɩí tɔñ tínɩŋɛ vʋʋ, dɩí tɔñ tínɩŋɛ bʋvʋʋ, tínɩŋɛ talá saláa. <hesitation> áláma mí tínɩŋɛ bʋʋ talá saláa. Mʋ ŋoée tɔñŋá na ŋɛ mɔ, ma mí tínɩŋɛ bʋvʋ tɛlɩí dzɛ, maá mí yofó tínɩŋɛ tʋʋ talá tʋʋlɛ abéé tʋtooro, tɔɔ máá mí ma tíwɔ bagó, maá mí kabɔlí tíwɔ, maá mí kabʋrɛ, maá mí kotokoli, maá mí saŋbá tíwɔ, samanáa dzɛ, maá mí kɛ, maá mí kotokoli, maá mí yórubá, maá mí tchɔkʋsí sóóni ró, maá mí áwʋsá sóóni ró. Tɔɔ bíɩ dɩ mɔsí matá, ñʋná mí ífɛ, ɔ kína dʋ kʋná. Dɩí ná mafá, ŋʋná ɔɔ mí balaŋká, ɔ kína mɛ kʋná. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ dɩ mɔsí matá álʋ gubi ñŋɔɔ dzɛ, ɔɔ mí. Ɔɔ mí gána tíwɔ kɔɔ baa yáa sɩ ŋbɔŋ, ɔɔ mí kɩ. Ŋnáa? Tɔɔ ma dzoñŋu, ŋʋná wɛ bʋʋ dze mɔɔ dze ɔwɛ gaa bʋŋ, dza kadzémɔ mɔ ɔɔ mí samírɛ. Ŋnáa? Ŋná sɩ ŋaamíí mɛ, dɩɩfábire mɛ dɩ bóre mɛ, dɩí mí tínɩŋɛ bʋvʋ bɔɔ? Mɩnɛɛ kʋná wɛ bʋlɔɔ dzɛ. Tɔɔ bʋká ŋsɩbɔɔ bʋ kɔníya lɔ ŋñná sɩ dɩ yála ka mí tínɩŋɛ mɩnɛ yáa sɩ dɩ líɩ, báaŋʋ líɩ báaŋʋ lí ka yasí kala kaa gɛ gɛɛmɔ. Tɔɔ mʋ sukúru mʋ yɛ ka kilisi kilisi, bʋ yelé mʋ na álámɩná ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ sɔkɔɔ bʋ yelé mʋ tɩtɩŋɛ ma sɔkɔwá mɔɔ ma sɔɔlí tínɩŋɛɛ yá bʋyelé tínɩŋɛ, dí tɔŋ sɩ tínɩŋɛ tá yɛ fɛmɛ dóŋɛ gbaagba gbaagba mɩnɛ bɔɔ, ŋnáa? Bíɩ ma sɔkɔ léŋáa kaa tala bíñsɛ sɩɩlɛ, báa bʋ yɛ sé maá tɔñ léŋáa ká tíwɔ, maá tɔñ léŋáa ká tíwɔ, mɩnɛɛ kʋwɛɛdzɛ. Má sɔkɔwá balaŋká, ma maá fóéna ŋsɩ sɔrɔníŋɛ tʋnásá tɛlɩídzɛ, ayé na bʋrʋ, ma bɛrɛsí mawɛ maá tɔñ balaŋká sóñsóní tɛlɩ, mɩnísíɩ ma búti ka kɔŋ dzeémɔ. Tɔɔ ma tá dzɩŋ bíɩ ma kpátɔ talá ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá bɔɔ tɛfɛ kʋŋdzɛ éé tínɩŋɛ tɔɔ ma bɛdrɛ mɛ. tínɩŋɛ tɔɔ ma Ma afábire mɛ ma bóre mɛ tínɩŋɛ tɔɔ nɔɔ dɩɩ tɔñŋá, tʋŋdzɛ tʋʋ talá saláa abéé tʋʋ kí saláa.